Un vezinu del mi puebru i que l'aquaca tolo qu'ai a tentu la moa, se hue del puebru pa poel estuyal tolo possibli i ala finiquita sel angún día un mu grandi modista. Tou estu lo á hechu col tiempu, allegandu a sel una pessona mu emportanti nel su trebaju, peru desseguía á esmençau a hazel inseñus mu ralus i tamién mu antrojerus, porque izi que lo ralu es lo moernu i que lo antigu es un aburrieru mu grandi qu'ai que hundeal-lu. Tou tié una espricaera i es que ala genti l'aquaca lo deferenti i el tiraeru tié que sel palos que se gastan las perrinas i mercan las cosinas moernas, enque seyan redículas, peru ena ralidá tó devi de estal atolerau i ni tapocu ná hundeal-lu.